Albatta, komediya tomosha qilishni afzal ko'rgan bo'lardim. Chunki komediya insonga yaxshi kayfiyat bera oladi. <hesitation> Dramani yoqtirmayman. Usiz ham hayotimizda o'zlarimizni muammolarimiz yetarli bo'ladi. Bundan tashqari yana <hesitation> kino ko'rib <hesitation> hissiyotlarga berilish xato deb o'ylayman.